Na mme nji ka Boki, nji-i etum Obasi. Ejie, eji yim etum Obasi ka Boki. Efighe abhon Obasi fab, Akak agore, akak agore, asiri abho achot Obasi, Nong asira abhe achot Obasi ari mma akame na achot obazi A mma Obasi aribhe amit nne-owe, ayen eyin eti-eti mbi-bhi, mbi abho achinga mbi anne ayima abho eti-ti ayen eyim nchane, asiri abho, asisi abho nnekae nnyo akibha ako-ebhae, kin anne onyuk akibha oyue ndum-owe Nong asira no abho, abho fe-Feb mma. ari ano achibha akuka, se Obari afang-aching, Obasi afang-aching Obasi afang-aching, Obasi afang-achin obasi atume mmon owe nyo se abayen. <noise> Nji ekibha ojoe Akpo, nong asiwut, Akpo nong asiano abho, obhirghe abho ona-abho, aye asune-njom, asure njom, azure-njom, asure- njom. nong asure-njom, Obasi ayuk agore mma asho feb. Nong ayuk agore abho, Obasi akpo ribhe ye amit, ayen anne, mma aki se aki-yue abho Obase aribhe je amit, nong ayen ane nchane, asita abho erong: Nong esura no njom, obasi erong a finghe <noise> ane nchane mme mbaji Exparabong erong, ka nchot etun ekobhası nyi, nong ejie Obasi eron aribhe nine obase amit. ayen eyim eti-eti, asura njom, azune-njom nong azune-njom feb, eyim abu-afo feb, mbi kin nne onjuk ayimi mbi nong azure-njom, obasi aribha amit eyin abhe fine-ezong Obasi atane mbi.